Fanjava ny Nôvambra ndraiky kà <hesitation> midika zen̈y izy io amy nakà hoe faha- fisian̈y malen̈y, efa kômansy avy zen̈y bôka izy amin̈any in̈y. Irô zen̈y an̈aty sain̈akà vônaloan̈y gôdra ndraiky raha jiàby.